Kobaaa ase- na omogoko ase enyomba, ne ekero obwate kere ekemo kekogoisanekia abwo ase enyomba, buna chibesa, ase eng'encho kera egento ne echibesa, omorembe ase enka, abana, koba na <hesitation> chingaki chingiya chia ogokora egasi eyabo, na kobua mono, ekero ogosomaa, ebuku, komomanya nyasae, okonyora ore omorembe ase enka.